Karazagna lasy a dia maro, misy fantatra, misy sy fantatra, misy zao lasy lava be misy firy lahy mibata ananjy a amakiàna kakazo agnaty ala, misy ndraika koa lasy a madinika ampiasain'jareo mpandrafitra, misy koa lasy a dia fo- somary fohifohika koa izy a dia lay mpandrafitra io mampiasa ananjy a dia anapahana ry zareo fansika.